Yamotenonde vaera kia rari ko ñamaetava ikavi ko esa ñanemiari yave opaete peguara ikavi oiko vaera reta oimeta ko ñanoi erei ko amovesepe oyekua yande mbaeti opaetei mbae ñanoi yandepope jaema yavai amopevese pe opavaera yayapo kua.